A' ch'iich'oo' kumentikoo' uk'u' etel ule' ule' ule', este tulakal ule' usool yanoo' tulakaloo' te'lo' ti- ti lu'um jeb'ix a' ka' layla ku- kumächikoo' etu kumächikoo' y kub'ensikoo' tu- tuk'ab'a' che' te'lo' kument ku- kuchu'un- kuchu'unpaloo' umentik uk'u' kutz'ik kup'ätik te'lo' ku- ku emel ukuxäntej ulaak' y kunak'sik tuka'ye', kuchu'unsik tan u- tan u- utzkintik te'lo' tu'ux kub'el u- u- u- utz'aj u- uje' tup'äta' ulaak' <noise> ku emel tuka'ye' ukuxäntej ulaak', kuxäntej ulaak', ya hasta despuese tan u- uk'u' tan u- tan unuk kuxtal tan unuk kuxtal tak, despuese ku emel tuka'ye' kunak'sik a'-a' tzo a' tzo'ol ti a' che'ej te'lo' tan umentik, tan umentik a' ka' kup'ätik b'aylo' unojochil, despuese que ya jom- jom- jo'mij u- u U- ujo'mesik kuchu'un- kuchu'un- kuchu'unpal u- u- uje' pak'ä' tan uje', tan uje', tan uje', la'ayti' ku- ku- kuje'entik a' tak quince, dieciseis je', despues que ya kup'äktal yok'ol a' yok' a' je'oo' kup'äktal te'lo' yan, hasta ku la'ayti' ku- ku- kutz'ik u- ujanal ku- kujok'ol tuk'ä' kub'etik janal kutal tuka'ye' kup'äktal tuka'ye' te'lo' yan te'lo' yan hasta ku- kuk'ochol a' k'inej u que yan tan u je' ti top'ol ku- kuchu'unpal utop'ol utop'ol ku tan u- tan u- tan ujok'oloo' a' mejen ch'iich'oo' y te'lo' kup'atäl, telo' kup'atäl, te'lo' yan hasta katop'ok tulakal a' je'oo' tulakal a' mo'nok ch'iich'oo' te'lo' yan utuk'u', despuese jo'mu- jo'mu top'oloo' tulakaloo' una' kujok'ol ukuxäntej u- ujanaloo' kujanal, kujanal la'ayti' tu'ux kuman ukuxäntej kutal tuka'ye' tuk'ä' a' mo'nok ch'iich'oo' Ka' kuyilikoo' ku- kujo'mok k'ochol una'oo' kujeb'ik u- uchi' y una' kujok'sik u- ujanal tuchi' la'ayti' y kotz'ik tujanal ete a' mo'nok ch'iich'oo' y la'ayti' tan tan uwilikej b'oon jo'mol u- ujanaloo' y b'oon kup'atiloo' y kub'el kub'el tuka'ye' ukuxäntej ulaak' ya ka' tak utuka'ye' a' ch'iich'oo' ku- kutaloo' tuka'ye' u- u- uk'atoo' ti'ij y la'ayti' kub'el kutz'ik, kutz'ik ti'ij hasta kuna'aj taloo' tulakal a' ch'iich'oo', despues la'ayti' kup'atäl te'lo päk'a'an tuka'ye', y ya despuese que ka'-ka' mo'nok ch'iichoo' jo' muchuk b'isikoo' este junp'ee mes, ka'p'ee mes, oxpeel t'an mes, despues kuchu'unpal u- ujok'ol u- uk'uk' uk'uk'umal, ya despues ya- ya tulakal yan yanu yanu yanu yan |u- uxik' ya nukuch u- u- ukukumoo' ku- kuchu'unpaloo' ti popokxik'. Ya la'ayti'oo' kuyilikoo' que ya que ya patal popokxik'oo' ku- kupopokxik'oo' y kub'eloo' xan kub'eloo' tulakal tuna', kuchu'unpal u- u- uwa umanoo ti xixtej a' a' a' lu'um este yalam a' a' che'oo' ukuxäntoo' b'a'alche' mejen kuluktikoo', kuluktikoo' te'lo' kumanoo' ti ti janal ya ya despues ya todos kuya yan nukuchu' ju'unt- ju'untul kumächikoo' ub'ej kub'eloo' ya kup'ätikoo' una' <hesitation>